<noise> Mi yiɗi yadugo China heba mi sooda kujeji gargajiya beɗo mari shayi kala kala iri je gargajiya. Mi yiɗi China ɗo bo to mi yehi China mi soodan kujeji kasuwanci mi wara mi soora haa Nigeria. Mi soodan iri kujeji koola, mi soodan limse, mi soodan pade, mi soodan umm yeri, mi soodan kala kujeji fer fere mi waara mi soora haa Nigeria.